बल्ब जु छ अब द्वी प्रकार का बल्ब होएगे। पहला त ओंद छ जो जै म फिलामिंट होंद। तै थै तुम जब लगोंदा छ तै की लाइट एक ही प्रकार विपिल होंद छ। लेकिन अब ऐगेन मोडल बल्ब जै थैं हम सीएफएल भी कंहद छ।